اذا حكون طائر لمدة يوم حختار اني اكون بومة لانها تقدر تشوف في الظلام، وهذا يساعدها يعني في الليل، وكمان حاسة السمع عندها مرة قوية، وتسمع اصوات كذا خافتة، وكمان جناحاتها مصممة انه تكون بس كذا ما تطلع اي صوت وهي تطير، وعيونها طبعا كبيرة، وراسها شكلها يعني مرة جميل، وفي انواع كثير منها، وكل نوع كمان له خصائص فريدة.